E che t'o dic 'a fa ovviamente la cultura che amo e che m' piace assaje è chella napulitana. I piatti ca m' piaceno eh. Allor <laughs> m'piace 'a pizz. Però chiù 'e cos ca uno s' pò magnà 'o ristorante, a me m' piace magnà 'a cas, 'a casa mij. Oppure 'a cas d'a nonn, pecchè <hesitation> fa 'e purpett, 'e purpett cu 'a salz. E che fai 'o ragù napulitan nun t'o magn? Ci stann 'e carn different, quindi hann' essere bell pesant. Oppure, <hesitation> 'a parmigiana 'e melanzan, chell pur m' piace assaje. Fritt, cu 'a salsa bella pesant, e 'e friariell. 'E friariell pur m' piaceno. Tutta 'a robb napulitan. 'E friariell cu 'e sasicc. <hesitation> 'E gnocc, sì, 'a dummenic, no? Chell ca s'magnan insomm. Oppur verimm nu poc, <hesitation> che c' sta chiù? <hesitation> 'A pastiera, pur m' piace 'a pastiera no? Pecchè oltre 'o salato pur 'o dolce, devo dire che non me ne privo. <hesitation> 'A pastier, 'e sfugliatell. E pò pensamm nu poc. M' piaceno pur <hesitation> eh pur 'o babà m' piac. Chill sì, chill quann m'o magn, m'o magn però solitamente p' <hesitation> a fine pranzo. Chill è 'o dolce tipo tipico della domenica. <hesitation> Coccata cos, verimm nu poc, ca m' piace assaje. <hesitation> 'E castang dint 'o furn m' piaceno per esempio e chell pens ca s' fann nu poc ovunque, però. Come 'e fann 'a casa mij 'e fann semp chiù bon